ذات مساء، اكتشف رائد فضاء اسمه أحمد نجم جديد يلمع بشكل غريب. جرب منه، ولاحظ انه يرسل إشارات ضوئية غامضة، شافوا بالفضاء خلاه انه يحلل هذي الإشارات واكتشف إنها تشكل نمط يشبه لغة تواصل. أرسل استجابة، وفوجئ إنه هو لجى رد يحمل معلومات عن كوكب بعيد. وفضل هذا الاكتشاف، وقيمة أول اتصالات بين الأرض وحضارة أخرى، مما فتح أف- أفاق جديدة للاستكشاف.